Karazagna amboà: amboàdia regny, avy eo koa chien de salon, berger allemand, bulldog, regny edy boka mba haihaiko fa tsy de mahay tsara bekany.